Ny fomba fikarakarana ny hena atao sesika anaty hamburgers a de tetehanao manify ilay hena ze tianao nofo-kena ohatra oe nofona akoho na nofona hen'omby de lomanao amin'ny sakamalaho sy ny tongolo gasy afaka asianao lafarinina de fonosanao kely amin'ny atody de endasina ho masaka aloha zay vao asesika ao anaty mofo.